Noruega jaeko mopeti tetaguasu tuisagueva jaeñoko <hesitation> oyovakeñovi <hesitation> tanto Suecia, Dinamarca jare Noruega jaeko culturalmente yogueruvi kua vikingo reta iyipirapiñovi, jaema jaereta como kua tetaguasu jaeviko <hesitation> jeta iguatajereta jare ueka mbae yepe oipotarupi poque jaereta mbaeti gunoi presidente sino que gunoi mopeti reinado, supe jaereta ueka opaete vae oiporuva.